Ia, karà ataony aminay aty bàka misy masoandra fo mandava-taon̈o. Mety lerany andran'ny asara fo tsy de misy be. De io zen̈y panô solaira io zen̈y apetaka amin'ny masoandra iô. Ke bòka amin'ny masoandra io zen̈y afaka mampandeha mampisy koràn mampisy hazavan̈a an̈atin'ny trano. Afaka ampindihan̈ana raha hafa koa zen̈y izy io tsy voatery afaka isarizena zen̈y.